אנגעריפן מיין שכן\שכנ'טע און געפרעגט, און געזאגט איך פאר אוועק. און איך דארף וואסערן מיינע געוויקסן. און אויב זי קען מיך זיי מוחל עס טון. ביזט מיר אזא געטרייע שכן אייביג געווען. און זיי מוחל אויב דו קענסט מיך טון די טובה.